komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjölluðum um fimleikastelpu sem rakaði til sín gullverðlaunum heyrðum krakkaskýringu um veðrið sáum skip sem strandaði við Ísland og kíktum á

í nýjum litum ég heiti Sævar og í

vikunnar var þetta helst það kom bændum

betur á óvart þegar tvö lítil lömb komu í heiminn í lok síðustu viku

Rósa sem á heima á Höfða í Biskupstungum tók upp á því að bera tveimur lömbum á fimmtudaginn rósa er orðin níu ára sem telst frekar hár aldur fyrir kind þetta er ekki í fyrsta sinn sem Rósa kemst í fréttir þegar hún sjálf kom í heiminn var hún svo smávaxin að hún náði hreinlega ekki upp í spenann á móður sinni hjónin á bænum Víglundur og Svava

tóku hana að sér og hún fékk að vera á bænum hún gisti meira að segja stundum upp í hjá þeim og var þá með

þegar kindur eignast lömb er talað um að þær beri og tíminn sem það gerist á er kallaður sauðburður hann er venjulega á vorin og þess vegna þykir það mjög merkilegt að Rósa hafi borið á þessum tíma lömbin tvö eru stór og hraust og mömmunni

heilsast vel eins og stundum er sagt seint koma sumir en koma þó bandaríska kom sá og sigraði á heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum í Katar simone Biles er sögð vera ein besta

allra tíma hún er tuttugu og eins árs gömul og steig fram á sjónarsviðið á h m tvö þúsund og þrettán þegar hún varð heimsmeistari í

fjölþraut hún varð aftur heimsmeistari ári síðar og í þriðja sinn á h m tvö þúsund og fimmtán á Ólympíuleikunum í Ríó í Brasilíu tvö þúsund og sextán fékk hún fern gullverðlaun en tók sér svo hlé frá keppni eftir það biles kom því sterk inn á h m í ár í fjölþraut kvenna er keppt á fjórum áhöldum gólfi stökki

á áhöldunum fjórum samanlagt fékk langflest stig þetta eru tólftu gullverðlaunin sem hún vinnur á heimsmeistaramóti í

engin önnur

hefur fengið jafn mörg gullverðlaun á h m þrír grunnskólastrákar í Taílandi hafa í nógu að snúast þessa dagana við að klippa hár samnemenda sinna strákarnir eru ellefu og

tólf ára og þeir opnuðu rakarastofu þar sem samnemendur þeirra geta fengið klippingu gegn vægu gjaldi ungu lærðu að klippa á sex vikna námskeiði sem þeir sóttu í fyrra það kostar fimm fyrir nemendur í fyrsta til þriðja bekk sem er rúmlega átján íslenskar krónur fyrir nemendur í fjórða til sjötta bekk er rukkað tíu eða tæplega þrjátíu og sjö krónur það er næstum fimm sinnum ódýrara en á öðrum það er því kannski ekki skrítið að það hefur verið nóg að gera á stofunni peningana nota strákarnir til þess að kaupa tæki og tól til að klippa hár afganginn fá þrír og þrír starfsmenn þeirra þríeykið segist læra mjög margt á þessum viðskiptum og að þeir geti vel hugsað sér að vinna sem rakarar þegar þeir verða stórir á laugardaginn gaf Veðurstofa Íslands út gula viðvörun um nær

allt land í dag ætlum við að kynna okkur nánar örfá orð sem oft er talað um í

þegar veðrið er vont þegar Veðurstofan gefur út viðvörun er það oft vegna þess að mælingar sýna að það sé lægð á leiðinni yfir landið lægð þýðir að loftþrýstingur er lítill og þess vegna finnum við meira fyrir veðrinu lægðir valda meiri úrkomu og hvassviðri eftir því sem þær eru dýpri úrkoma þýðir að vatn fellur úr lofti það getur verið venjuleg rigning eða frosin til dæmis snjór eða haglél úrkoma myndast þegar raki þéttist í loftinu þá myndast ský sem síðan rignir úr andstæðan við lægð er hæð það eru með hærri loftþrýsting og þá finnum við ekki eins mikið fyrir veðrinu þá er oft bjart og stillt veður en þó ekki alltaf það er stöðugt verið að mæla veðrið en þegar veðurspá rætist ekki er

vegna þess að veðrakerfin eru mjög flókin og erfitt að spá nákvæmlega í þau fimmtán manns var bjargað úr flutningaskipinu Fjordvik sem strandaði við höfnina í Helguvík um helgina skipið var að koma með sement

frá Álaborg í Danmörku þegar það strandaði fyrir utan höfnina að vera strand þýðir að eitthvað stöðvist og komist ekki áfram þegar þau sigla óvart á eitthvað í sjónum til dæmis sker og sitja föst það þurfti að dæla eldsneyti úr skipinu áður en það yrði hreyft það er gert til að tryggja að það leki ekki út í sjó gat kom á skipið vegna þess að það liggur utan í grjótgarði við höfnina þá lak sjór inn í skipið og það byrjaði að hallast allar björgunarsveitir af Suðurnesjunum og nokkrar af höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út um nóttina aðstæður voru erfiðar þegar björgunarfólk kom á staðinn því það var myrkur og vont veður einn þeirra sem

úr þyrlu til að bjarga mönnunum um borð slasaðist lítillega en björgunin gekk mjög vel að öðru leyti allir fimmtán sem voru um borð voru hífðir upp og þeim komið í öruggt skjól en það er sjaldgæft að svona mörgum sé bjargað í einni aðgerð undanfarið hafa margir þurft aðstoð vegna ofkælingar eftir

Nauthólsvík sjósund verður sífellt vinsælli útivist og hreyfing það felst í því að dýfa sér í kaldan sjó og synda fjöldi fólks leggur leið sína í Nauthólsvík til að stunda það nokkur hundruð manns gera það á hverjum degi en fyrir nokkrum árum voru það bara nokkrir tugir eru misvanir og margir að taka sín fyrstu sundtök í sjónum það getur verið varasamt og því þurfa allir að fara varlega sérstaklega ef þeir hafa ekki prófað áður það er ekki mælt með því að vera mjög lengi í sjónum í einu hæfilegt viðmið er tvær mínútur á hverja gráðu sjávarhita þannig að ef sjórinn er til dæmis þrjár gráður ætti fólk ekki að vera lengur en sex mínútur ofan í það er líka mikilvægt að vera vel hvíldur og búinn að borða fyrir

fyrir óreynda sjósundkappa er líka sniðugt að fá góð ráð frá

er ekki átaksverkefni það er gert af ró og yfirvegun og farið eftir ákveðnum reglum ef ef fólk gerir það þá fer allt vel hæsta stytta í heimi var afhjúpuð við hátíðlega athöfn á Indlandi nú á dögunum styttan sjálf er hundrað áttatíu og tveir metrar á hæð hún stendur á fimmtíu og átta metra háum grunni og er því samtals tvö hundruð fjörutíu metra há það er jafn hátt og tvær og hálf Hallgrímskirkja styttan stendur við borgina

í vesturhluta Indlands og er af stjórnmálamanninum hann var áberandi í baráttu Indlands fyrir sjálfstæði frá Bretlandi árið nítján hundruð fjörutíu og sjö

ekki allir ánægðir með þessa sérstaklega vegna þess að það kostaði jafnvirði næstum fimmtíu milljarða íslenskra króna að byggja hana ráðamenn binda vonir við að styttan hafi mikið aðdráttarafl og laði daglega að sér fimmtán þúsund manns

hefur vakið mikla athygli í Víetnam en hún getur framleitt vatn beint úr andrúmsloftinu þessi vél í borginni Hanoi vekur örugglega mikla lukku meðal vegfarenda hún getur framleitt sjö

hundruð lítra af hreinu vatni á hverjum degi það gerir hún með því að safna raka sem er í loftinu og þétta hann síðan er vatnið hreinsað og sett í glös vélin er útbúin þremur tegundum af síum sem sjá um að safna vatninu og sérstakur hreinsibúnaður gerir það drykkjarhæft fjölmargir lögðu leið sína að vélinni til þess að svala þorstanum vélin er tilraunaverkefni og verður á götum Hanoi í mánuð ef það gengur vel verður hún prófuð

í fleiri borgum og gæti verið leið til að veita betra aðgengi að hreinu drykkjarvatni í framtíðinni hver veit fyrsti vetrarsnjórinn á höfuðborgarsvæðinu féll aðfaranótt mánudags og jörðin var alhvít þegar borgarbúar vöknuðu sumir lentu í vandræðum af því það var víða hálka á götum og einhverjir voru enn á sumardekkjum umferðin var hæg þegar fólk lagði af stað í vinnuna og það nokkur lítil umferðaróhöpp og árekstrar samkvæmt reglum mega ökumenn setja nagladekk undir bílana sína fyrsta nóvember en verða svo að skipta yfir á sumardekk fjórtánda apríl það snjóaði líka annars staðar á landinu eins og til dæmis á Ísafirði og Egilsstöðum þar er orðið ansi vetrarlegt um að litast og sums staðar var færðin erfið vegna snjóþunga á Akureyri snjóaði líka mikið og þar eins og annars staðar voru það krakkarnir sem hrifust

mest af snjónum hvað finnst þér skemmtilegast að gera á veturna

snjónum eruð þið búin að bíða lengi eftir snjónum já mjög lengi ungur skákmeistari keppti í fjöldaskák á dögunum eftir að hafa nýlega sigrað á heimsmeistaramótinu í skák í flokki er frá Spáni en hann lék þrjátíu skákir á sama tíma við keppendur á öllum aldri hann gekk á milli borða og mátaði hvern á fætur öðrum en það tók rúmlega tvo klukkutíma að klára allar skákirnar hann byrjaði að æfa skák þegar hann var bara sex ára og sótti skáknámskeið eftir skóla fljótlega tók kennarinn eftir því hvað hann var góður í skák og bauð honum að ganga í

hefur alltaf dreymt um að keppa á heimsmeistaramótinu og verða skákmeistari keppnin á heimsmeistaramótinu var hörð en eftir æsispennandi lokaskák að veruleika skósmíðafyrirtæki í Lundúnum býður nú í fyrsta sinn upp á

en hingað til hefur eiginlega bara verið hægt að fá þá í

ánægðir með þetta framtak og segja að þeir þurfi ekki lengur að lita dansskóna sína það hefur kannski ekki mikið verið talað um það undanfarið hvernig eru á litinn en

er í dansflokki þar sem allir dansararnir eru dökkir á hörund eða af

uppruna cira var vön að mála skóna sína fyrir sýningar og segir að það hafi lengi verið vaninn og geti verið sóðalegt skósmíðafyrirtæki í London hefur nú sett á markað brúna og bronslita ballettskó dansararnir vonast til þess að þessi fjölbreytni stuðli að því að ungir skrekkur er haldinn á hverju ári og nemendur í unglingadeildum grunnskólanna í Reykjavík sýna þar listir sínar og hæfileika með frumsömdum atriðum á sviði í fyrra sigraði Árbæjarskóli með atriðinu

tuttugu og sex skólar tóku þátt í ár og þrjú

voru fyrr í vikunni þau voru haldin á stóra sviði Borgarleikhússins og salurinn troðfylltist af spenntum áhorfendum átta skólar kepptu um sæti fyrsta kvöldið þá komust Breiðholtsskóli og Vogaskóli áfram í úrslit kvöldið eftir áttu níu skólar atriði á stóra sviðinu og það voru Seljaskóli og Langholtsskóli sem komust áfram síðasta kvöldið var svo í gær en þá tóku líka níu skólar þátt síðustu skólarnir sem komust áfram í

úrslit voru Hólabrekkuskóli og Árbæjarskóli eins og venjulega voru tvö atriði valin til viðbótar af dómnefnd það voru Hagaskóli og Hlíðaskóli úrslitakvöld skrekks verður svo haldið í Borgarleikhúsinu á mánudaginn

árið tvö þúsund og sextán en hefur verið í þriðja til fjórða sæti frá árinu tvö þúsund og átta Íslendingar menguðu mest af þeim ríkjum sem voru skoðuð ef tekið er meðaltal af mengun hvers einstaklings losun koltvísýrings sem er gróðurhúsalofttegund hefur aukist hér aðallega vegna þess að það voru meiri flugsamgöngur og skipaflutningar frá árinu tvö þúsund og tólf önnur lönd sem hafa losað mikinn koltvísýring eru

Lúxemborg Danmörk og Eistland mengunin þar hefur verið um það bil þrettán til nítján tonn af koltvísýringi á hvern einstakling losun hefur reyndar minnkað að meðaltali innan Evrópusambandsins og eru flest lönd komin niður í um níu tonn á einstakling og hjá sumum löndum er það enn þá minna losun á hvern einstakling frá íslenskum

heimilum hefur verið meiri en á öðrum Norðurlöndum frá árinu tvö þúsund átta en Danir hafa dregið mest úr losun frá heimilum það verður því spennandi að vita hvort við höfum bætt okkur í ár og í fyrra og minnkað mengun tónlistarhátíðin Iceland

Airwaves hófst í gær og á henni verður margt í boði fyrir

er ein stærsta tónlistarhátíð ársins og lokkar margra erlenda gesti til Íslands bæði listamenn og áhorfendur hátíðin er nú haldin í nítjánda sinn og gestirnir eru frá ýmsum löndum það var mikið um að vera í gær á elliheimilinu Grund í tilefni hátíðarinnar Sóley spilaði þar fyrir stóran hóp af fólki bæði unga sem aldna í Norræna húsinu fer fram sérstök dagskrá á laugardaginn sem kallast að taka þátt í mörgum tónlistartengdum viðburðum maður getur spilað með hljóðfæri hlakka mest

fjörið hefst klukkan ellefu og það kostar ekkert inn Alfreð Finnbogason varð nú á dögunum fjórði Íslendingurinn til að skora hundrað mörk í erlendum deildakeppnum í fótbolta hann skoraði annað marka Nürnberg og hefur skorað sex mörk í bara fimm leikjum í vetur Alfreð hefur skorað öll hundrað mörkin í efstu deild í sex mismunandi löndum

skoraði hundraðasta markið eftir tíu mínútna leik á heimavelli það var tuttugasta og áttunda mark hans fyrir augsburg í efstu deild þýska fótboltans Alfreð var líka fyrstur til að skora mark fyrir Íslands hönd á h m í sumar gegn Argentínu mikla athygli í